ارجنټاین د لاتین امریکا د کلتور یوه ځانګړې برخه ده. د ارجنټاین کلتور د اروپایي مهاجرت، ځانګړې موسیقي لکه ټانګو، او دودیزو رقصونو سره تړاو لري. د ارجنټاین پخلي دودونه لکه اسادو د دې هېواد د ځانګړتیا ده. د ارجنټاین فستیوالونه لکه د وینزو کرسمس جشنونه د دې کلتور برخه دي.